Kaana dum é doo doo nee Bari wɛɛ dem a le bu buɛ o le tuah nu e doo kɔ o dap kaana dum nɔr a ɛrɛ bor Bari m ɛn-ma dee kɔ é yɛrɛ ba ne é lo a tɔn kaana dum and a na le aba woh o si tɔ̃ kpa sa lu nee o nɔr nu booboo pya nwii a kpé a nyaa wo ba ãã ghe tɔ̃ ba kii e tɔ̃ kpa but ba naa nɔr kaana nu lo ba nɔr kɛana nu é ba wa tɔrge ba tɔŋ kaana dum so doo lu nee wa tɔŋ kaana o gba tɔr loo pya o nee o ka nee o te kpa kae kɔrne sa lu zwura ba tɔr a i ne sa kɔ o gba tɔr loo o ka nee o te alu tuah a doba é lu a bee i kɔrne so lo wɛɛ tɔr kaana dum o lu nee o gbaa tɔr loo o ka e nee o te o ka ne o te é nue nee a sa kɔ mɛ o ɛrɛ a nwa-dee pya o gbene nee naa le aba nee ãã ma ne nee a buɛ nor ɛrɛ a nwao-dée lo a o ɛrɛ a lu nee a kuma loo kèn sa nee a nwa-dɛɛ pya o gbene nee a le pya o wuga o ale pya a naale o wuga o pya kén buɛ ɛrɛba si nyor-ue kén o kiio ɛrɛ nee a nwa pya gbene nee lo a ɛgah. O ɛrɛ alu nee o gbi nu a doo é dédénsor é kèn o tèn doo o dum m ɛn-ma dɛɛ kɔ mɛ a lu a bɛɛ kɔ ɛrɛ a nee a gbo a tɔn kaanadum mɛ a wɛɛ gbi nu doo sor o gbi nu doo a Ban é yɛrɛ ba alɛ é sa kɔ o ɛrɛ kaana nu é waa doo gi lo sor o dap dɔ bɛnya sa lu nee i nyor ee-ni o ɛrɛ a lɛɛ boro pya nu a naa le lɛɛ boro dédén nu a lɛɛ nu a naa yɛrɛ ba a nee sa kia nyorne pya nu a dap a yɛrɛ ba a nee pya lo dum a ma nee nu nee é ore é dum alo wɛɛ su a lo loob sa su yɛrɛ bu sa su kia sa yɛrɛ ba ane sa Ban yɛre̱ne ba a ne so doo wɛɛ tɔn kaana dum o nɔr nee pija nee ba wɛɛ tɔn kaana dum éé-ni sor ãã lo buu kpa waa bwu o da ãã lo a doba o te ne o ka é nee o da ãã lo bu buɛ kèn o n-eah biaco da aa lo bu bɛ kèn o le o ɛrɛ a muɛ pya ba tɔn kaana dum wɛɛ nu lo a wɛɛ loo é-nee a doba sa kɔ a lo o muɛ lo nwii ya-ni sch o muɛ kèn a tɔn dum doo o muɛ yɛ dumo muɛ yɛ a nwa-dee kii kèn pya wɛɛ nee le kera kera yebe nu é doo kɔ mɛ o lu kéé ye pya lo dona na lɛɛ ɛɛ wɛɛ doo nee lo a kii lɛɛ lɛɛ nee lu doo kaana tɔn kaana dum o ɛrɛ tɔn dum é a borloo tere nyie loo. Aa bu bɛ dɔ yɛɛ pya nee ale kéé dɔ bu tɔ̃ Baṅ ɛrɛ ba kèn o kü o ɛrɛ a muɛ kèn borloo nyè loo lo a ɛgah sor kü m nyɔ kpem kɔ doo sa waa lu nee a tɔn kaana dum a le bu tɔ Baṅ o le pya nee le a taagah ba Baṅ bu kaka si dɛɛ o lu nee o su nu nee o lu nee a kɔ asa o lu nee o ɛrɛ pie bɛnyié kiè loo pya nee o kpuru nee a pya dorna nee bɛ kɔ ɛp baa dum mii a ma mɛ mii ana mɛ a wɛɛ tɔn kaana dum naa lu bia a ba wo doo o kuusu dɛɛ tɔ̃kpa a ba a lɛ nu ya kɔmee muui tɔn kaana dum tɔ̃ kpa wɛɛ kwua ãã le pya nee ne aba lɛ bu tɔ̃ dɔ loo pya lo dorna ba ŋaa le yo ba dɛɛ nyɔɔa le lo ba le dɛɛ kèn ye loo dɔ loo pya nee a wer tɔrge nu ba ɛrɛ a sua o bɛ̃ɛ̃ sa kɔ m mɛ kaka mɛ mii ama mɛ a wɛɛ tɔn kaana dum o tɔn kaana dum sa inyɔɔ ee-ni doo ale kɔ o ɛrɛ zü nu é waa kponya e wɛɛ doo ba kɔ naa si ba nee wɛɛ su kpa ba gbiba muɛ kpa é ba bɛɛ a tɔrge nu ale kéé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 É sor ba é nee anwa o wa or sor o wa é muɛ kɔ o lu nee o tɔn kaana dum é ɛrɛ a kaana wa dɛɛ loo sa baa bii kiisi lɛɛle bu ɛrɛ ba nu bia doo bi kiisi lɛɛle sa Bari ne bi leele sa bi yɛrɛ ba nee sa bɛɛ a muɛ naa ãã bɛnyie ne kèn a wɛɛ a dem doo kɔ mɛ o lu nee é tɔn kaana dum so tɔn kaana dum lu lu a lu a bɛɛ a sa kɔ dèdèn ü é a lo nee mɛ iye nɔr lo sor m i dap kiisi leele oyaa ghe.